Ô jirama ô! Are moa olo lefaka? Zahay koa fa deux jours zay zahay tsy nahazo rano e, zahay tô andia hisaiky amin'ino na higiàka ino?! Vôlanay alainare isaka isa- isam-bôlagna nefa zahay tsy mahazo rano tsy mahazo jiro, oasy!